أكيد، طبعا، في أشخاص يكون دمهم ثجيل جدا-جدا. يكون شخص دمه ثجيل، أسوي نفسي ما أنا شايفه عشان لا يفتح كلام معي. ولا أسلم عليه، ولا أسوي حوار معه، يكون دمه ثجيل. ما اجبلة، فأحيانا نتجاهله أو أسوي نفسه-نفسي مو منتبه له. أتجاهله، أسوي أي شيء، المهم ما أفتح معه كلام وأنا أحاوره، لأن هي ثجيل، يغث.